Nasaaduma maalɛ la zugɔ di se'ere ti ba tara suure nyina ti ba yi'ira e ti toothbrush. Di tari la zuo ŋwana pika leni, ti bunɔ basɛba ana bii deibesi la gee ba de la rubber ti ba dikɛ maalɛ ba ti ba kpe'em, ba ku ka ba'am ana lɛma lɛma bala ti fu ni mirege tiim pagelɛ ba zuo nyaa dikɛ tum fu nyina la puan nyaa suure ti la san dɛna la dɛgerɔ bii fu di la dia, bii fu obe la nɛŋɔ, bii sɛla yendeene n sɛgɛ nyina la puan ti nasaa zugɔ kana wa ti fu dikɛ tum la tiim la sɔ nyina la puan la, la wan kpigesɛ dɛgerɔ la za'a waabi basɛ na ti fu nyina la ana fine gee ana film ti nyuuŋo da bɔna bini.